ͻnam dɛ nantsew ho hia ntsi aberbiara no mobͻ mbͻdzen dɛ metutu me nan nkorkor mpesa ahaesia na ebien. Ntsi na kyɛrɛ dɛ yɛhwɛ dapɛn no a, dapɛn biara no, mutum mutu anamͻn nkorkor mpem eduonum ahaebien na duanan.